Gn a Singapour o, <noise> olo <noise> Boudista gn maro agny. da misy avao ko gny katôlika. Da am resaky asa, tena mazoto miasa gn olo agny satria <noise> anisan'ny tafiditsy am Dragon d'Asie z Singapour. <noise> Resaky ara-toekarea reo zany tena matanjaky be. Zay gn kolotsay amindreo agny.